بالنسبة لكميت الماء اللي بشربها كل يوم فأنا بشرب من لتر اتنين تلاته اربعه خمسه سته فبشرب حوالي سته لتر كل يوم أما بالنسبة للإسبوع فكدا هي بقى سبعه في سته فحوالي مثلا <hesitation> اتنين واربعين لتر لتر كدا في لتر